Yambopupukavita ipuere yaiti tembiupe, ani, jukuraiñovira yauta ensaladara jae jokua <hesitation> kirau yau vaera kua tembiureta, oime rambueve, tumpa oyao ikavita yandeve.